في ليلة كان في موسيقار تشذي جاعد بالبيت وفجأة سمع لحن غريب يطلع من بعيد <hesitation> من داخل غابة حاول يعني انه يركز ويقول شلون هذا اللحن جام وقرر أنه يشوف وين هذا الصوت وبعدين وصل لنهاية الغابة فجأة لجى شجرة ضخمة وتحتها ضوء غريب والصوت يجول له إذا تبي تعزف لازم تحل اللغز.